gott kvöld og velkomin í mikið um Íslensku bókmenntaverðlaunin

Bessastöðum

eins og hefur komið fram voru verðlaunahafarnir Einar Már Guðmundsson Gunnar Þór Bjarnason og Gunnar Helgason hvernig líst ykkur á það einar Már fyrir

Gunnar Þór Bjarnason fyrir bókina um fyrri heimsstyrjöldina þegar siðmenningin fór fjandans til ég hef

mjög sterka skoðun á valinu á Einari ef ég hefði verið í nefnd hefði ég barist fyrir

kjafti og klóm mér finnst það besta skáldsaga síðasta árs og óska Einari

hafi ekki hlotið verðlaunin áður þetta var ekki sárabót stundum fá menn verðlaun því það er talið að það hefði átt að veita þeim

þau miklu fyrr þetta er ekki þannig hann átti þau sannarlega skilið fyrir þessa bók frábært að Einar Már skuli fá verðlaunin vill til að ég er með hana á náttborðinu mjög ánægður með hana Gunni Helga ég fylgdist með honum þegar hann var að vinna hérna í sjónvarpinu toppmaður ég

mikið og gott starf svo er bókin eftir Gunnar Þór Bjarnason

tímabær fjallar um fyrri heimsstyrjöldina sem er verða of líkur því sem

aðdragandi þess þessi hræðilegi óróleiki en við skulum vinda okkur í bækurnar sem þið voruð að lesa fyrir mig í vikunni tvöfalt gler eftir

Halldóru Thoroddsen

hún var hér í viðtali í síðasta þætti

ástir gamals fólks eða það er gömul kona sem lifir lífinu eins og hún sé ekki bara gömul og og einhvern veginn komin upp í hillu heldur eins og manneskja

hugarheim konu

sem er komin vel á áttræðisaldur og er ekki til í að gefa það en allir búnir að gefa búið að stilla henni upp eins og þetta er hörkukerling sem hefur lært heimspeki og eðlisfræði

hugsanir hennar og pælingar eru frábærar mér finnst til dæmis í þessari bók þá tekst Halldóru að lýsa karakterum í kannski tveim þrem línum

sér þá algjörlega fyrir

hún fjallar ekki bara um að vera gamall heldur fjallar hún um lífið og eins og Halldóra kom inn á þá eru börn og gamalmenni tekin út fyrir sviga einhvern veginn flokkuð saman sem heild og sett svona einhvern veginn til hliðar maður finnur ákveðið í þessari bók hvernig gamalt fólk

er ósjálfrátt svipt frelsinu og það er talið alveg sjálfsagt það er alls konar fólk sem vill ráðskast með það og tilfinningar þess eins og þegar hún verður ástfangin þá er farið að reyna að telja hana ofan af þessari vitleysu en hún er eiginlega að segja mjög margt þetta er mjög stutt bók hún er til dæmis að tala um íslenskt þjóðfélag græðgina sko hrunið kemur þarna aðeins en mér finnst henni takast að segja svo margt í fáum orðum þetta er hófstillt og lágstemmt og mér finnst að kona með þessa hæfileika verði að skrifa meira

sýnt það áður í á nefnilega erindi þessi bók er miklu meiri heldur en umfang hennar þarna gefur til kynna

það eru líka bara stórkostlegar athuganir sem maður getur yfirfært á eigið líf eins og einn í vinahópi hennar það hafa allir vænst svo mikils af honum

kannski engin ástæða til að hlæja að því

við eigum þetta eftir líka í draumi sérhvers manns er fall nítján hundruð áttatíu og þrjú til tvö þúsund og tólf þetta er sem sagt sem kom út fyrir fáum árum hvað á maður eftir að segja um Gyrði sko mér hefur alltaf fundist

Gyrðir hann hefur snilligáfu sem ekki margir hafa eins og þetta úrval sýnir þetta er

listamannalaun og þeir sem eru að veina yfir

og sjá svo eftir þeim sko lesið þið þessa bók og þá vitið þið hvað við eigum við þegar við viljum styðja við bakið á svona skáldum maður eins og

á hverju einasta ári hann gerir ekkert betur en þetta og þetta gerir hann á heimsmælikvarða svona umræða um að það sé verið að styrkja sömu listamennina ár eftir ár er ótrúlega heimskuleg já ég tek undir þetta mér finnst þetta alveg

og talandi um að vera á heimsmælikvarða mér finnst að minnsta kosti þetta vera Íslandsmet í hnyttni þar sem hann yrkir um Ingólf Arnarson sem kemur aftur til Reykjavíkur og þegar hann kom að tjörninni og staldraði við varð hann loks sáttur við allt hér hafa risið öndvegis súlustaðir og allt blómstrar

þetta er alveg ótrúlega hann getur líka verið fyndinn hann getur

kannski um einhverja þróun þá finnst mér hann verður opnari með árunum og húmorinn endurspeglast betur

hann er mikill náttúruunnandi og honum þykir vænt um allt sem lifir og maður finnur í bókinni að dýravernd hvað hún er er honum mikið mál og hann er að koma því mjög sterkt til skila næstum því í predikunum en það eru fallegar

ákveðin þróun í stílnum frá frá upphafi og fram til okkar daga án þess að maður hafi legið yfir því finnst mér hann vera opnari sáttari en hann hefur auðvitað alltaf áhyggjur af

og örlögum heimsins

ég sé að hér stendur klippa úr fóbíusafninu hann hefur sinnt skammt af áhugaverðum

ef menn eru að tala um í sambandi við umræðuna um listamannalaun að þarna séu mikilvægt að fá svona þétt safn mér er alveg sama hvort hann hefur gert þetta á fimm árum eða fimmtíu það hljóta að vera gæðin sem skipta máli þannig að mér finnst umræðan um afköst líka stundum kjánaleg

svo er hér ein erlend bók sem ég kippti með ja má ekki segja

djörf

aðalpersónan heitir Anna og bókin endar á lestarstöð þetta er bókmenntalegt svolítið já já hún ætlar sér það mér finnst þessi bók falla á

missir fótanna lokakaflinn fannst mér áhrifamikill en fram að því átti ég mjög erfitt með að tengja við þessa konu skilja hvernig henni leið af því mér fannst hún hún hegðar sér mjög heimskulega en höfundinum tekst ekki að gæða hana samúð eins og til dæmis frú

tekst ekki að gæða hana eins og við nefndum með Halldóru tvær línur og maður veit hvernig manneskja þetta er manni er skítsama mér er sama um manninn hennar

fyrirmunað að skilja hvers vegna hún varð hrifin af honum og eiginlega alla mér er meira að segja líka alveg sama um þetta framhjáhald hennar ég tek undir það að það verða ákveðnir atburðir

en þetta slær mig sem vel menntaður

gera þetta en skortir það mikilvægasta sem eru skáldlegir hæfileikar en er þetta ekkert

í upphafi svo dregur aðeins úr úr þeim en ég verð að koma að mest þreytandi persónu þessarar bókar sem er geðlæknirinn nú veit ég ekki hvernig sálfræðingar og geðlæknar tala en ef þeir tala eins og manneskjan í þessari bók þá er þá er þetta algjörlega gagnslaus stétt vitleysan sem vellur upp upp úr þeirri manneskju það það er ekki hægt að taka það hátíðlega ég veit ekki hvort maður á að fara niður á það plan að ræða

mér finnst þær allar vera mjög svipaðar

nei ekki einu sinni ókei þið eruð ekki hrifin af þessu nei ekki ýkja

Már Guðmundsson kom eins og frískur gustur inn í íslenskar bókmenntir þegar hann gaf út ljóðabækurnar sendisveinninn er einmana og er nokkur í kórónafötum hér inni og seldi sjálfur árið nítján hundruð og áttatíu stuttu síðar kom svo skáldsagan riddarar

í svonefndum

einar Már fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs fyrir engla alheimsins sem varð líka að afar vinsælli kvikmynd bókin varð í sjötta sæti í vali

einar er ekki

því hann skrifar líka ritgerðir og greinar og var mjög virkur í þjóðfélagsumræðu árin eftir hrun sendi þá frá sér hvítu bókina og Bankastræti núll einar Már fær Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki fagurbókmennta fyrir skáldsöguna

velkominn Einar til hamingju með með verðlaunin

aðallega um Jörund hundadagakonung en líka um fleiri persónur í í Íslandssögunni dálítið um Jón Steingrímsson og Finn Magnússon og svoleiðis þú varst að tala um það þegar þú tókst við verðlaununum að þetta væru allt sögur þú

áherslu á gildi þess að segja að segja sögur já

það má segja í þessari skáldsögu Hundadagar þá er ég mjög upptekinn af þessu orði saga af því við Íslendingar við notum þetta orð yfir svo margt við notum þetta yfir mannkynssöguna Íslandssöguna skáldsögur smásögur það leitar ansi sterkt á okkar okkar vitund það má segja að þannig að þetta sem við köllum skáldsögu er kannski tvö hundruð ára gamalt og í sjálfu sér svo sem er alltaf að taka breytingum og það er mjög erfitt skilurðu að finna endanlega skilgreiningu á því hvað sé skáldsaga vegna þess að skilgreiningarnar úreldast langt á undan sögunum og það virðist alltaf koma eitthvað nýtt til skjalanna þannig að þannig að þannig að ég er eiginlega mjög upptekinn af þessu því meira gamaldags sem þú verður því

nútímalegri það er hægt að fara aftur

og þess vegna eitt sinn var til dæmis ljóð og saga eitt og sama fyrirbærið þetta sem við köllum

ég tel nú að það hafi líklega þó það hafi ekki verið til nein upptökutæki

af sama meiði þér finnst að skáldsaga eigi að geta rúmað ótrúlega marga hluti en við ímynduðum okkur þegar við vorum að alast upp og byrja að lesa bækur algjörlega og þessar formúlur um einhvern lokaðan heim sem segir bara frá einum einstaklingi það er löngu búið að brjóta það upp

einmitt þetta frjóasta sem hefur komið í

svona þessi upplausn skáldsögunnar sem kemur og þessi nýja frásagnarlist sem kom eins og frá Suður Ameríku og og fleiri stöðum þetta rímar einmitt svo vel við okkar fornu sagnalist þar sem er einmitt sagt frá stórbrotnum atburðum eins og hversdagslegum veruleika svo er svo ef þú ert flinkur þá þarftu ekki að sýna það það er einhver svona svona ofboðsleg speki sem býr í þessum forna forna forna kveðskap eða skáldskap og sagnalist sem mér finnst alltaf vera við við erum alltaf að kveðast á við þessa tíma

flestir höfundar byrja auðvitað í einhverri uppreisn gegn hefðinni en hefðin er voða fljót að gleypa þá við þekkjum þetta eins og hjá Halldóri Laxness sem spurði hvort allar Íslendingasögurnar enduðu ekki að einhver Njáll væri brenndur

kemur svo krjúpandi í stóru verkunum sínum að dyrum sagnalistarinnar og sama getum við sagt

allir fengu flog yfir hvað þetta væri nútímalegt þetta er eins og mjög hefðbundið þegar þú lest þetta í dag

eins og ég sagði í ræðunni minni að það er alveg sama sagnahefðin virðist geta gleypt allt hvort sem það er

eða

ég veit ekki hvort þú hefur haft þetta að leiðarljósi þegar þú segir þessa sögu en þetta að flétta saman hefur orðið til dálítið aldarfjórðungi þegar ég fer að rifja upp hvenær ég byrja og og mikið af þessum pælingum sem ég hef gengið í gegnum að þær speglast á einhvern hátt í þeirri sagnalist sem þarna er

skapa sagnfræði og bókmenntir en samt einhvern veginn hvorugt þannig að þannig að það er alltaf

þangað auk þess sem auðvitað eins og í Hundadögunum er þetta samt samt í sjálfu sér líka þessi stórkostlegi efniviður menn eins og eins og Jörundur sem ætla að breyta öllu en standa svo einir eftir

algjörlega stórbrotin persóna eins og hann kemur í gegn í þessari bók furðulegur skemmtilegur ótrúlegur og lyginni líkastur einar þakka þér fyrir að koma í þáttinn

sjá hvað við tókum saman um Gunnar Þór Bjarnason Gunnar Þór Bjarnason er sagnfræðingur og háskólakennari hann hefur skrifað bækur um sögu Íslands á tuttugustu öld í upp með fánann tókst honum að gera skiljanlegar hinar illvígu deilur um heimastjórnina en í óvænt áfall skrifaði hann um þegar siðmenningin fór fjandans til fjallar um fyrri heimsstyrjöldina og hvaða áhrif hún hafði á Íslandi nærri fjögur hundruð hermenn fæddir á Íslandi börðust í skotgröfunum og af völdum stríðsins ríkti skortur í landinu Íslendingar tóku að færast burt af dönsku áhrifasvæði Gunnar fær Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki fræðibóka velkominn Gunnar og

hamingju með verðlaunin takk fyrir það er

fá svona verðlaun já það er gaman það var óvænt en auðvitað

hvetjandi segðu mér

sumarið þegar þetta er að skella á nítján hundruð og fjórtán hann er að skrifa móður sinni þetta Bjarnhéðinsdóttur heim í sendibréfi það má með sanni segja að þetta hafi gerst já hún gerði það og svo kom þetta

atburðum sem hafa mótað eiginlega söguna síðan ég meina rússneska þýski nasisminn og svo önnur heimsstyrjöld þetta er alveg óhugsandi án fyrra stríðs það er svona rótin að þessu öllu tuttugustu aldar saga er svona þitt þitt fag eins og menn sáu áðan þú hefur skrifað bækur um sögu sögu Íslands á tuttugustu öld já ég hef mest verið reyndar í fyrstu áratugum aldarinnar svona frá því um aldamótin og fram á þriðja áratuginn það er svona mitt

bók um brottför Bandaríkjahers sem kannski er að koma aftur já ég ætti kannski að setjast niður og skrifa framhald herinn snýr aftur eða eitthvað svoleiðis en þessar bækur þínar þær eru læsilegar fyrir almenning sko mín ástríða er að skrifa fyrir hinn almenna lesanda og ég fæ nú alls kyns viðbrögð við svona bókum mér þykir eiginlega

vænst um það þegar fólk kemur til mín

sem kannski sjaldan eða aldrei les svona fræðirit og segir ja þetta var bara skemmtilegt og getur varla dulið að það er dálítið hissa en það er einmitt þetta að ná til fólks sem er ekki alltaf

fátt skemmtilegra en sagnfræði og góð saga

en það er stundum eins og fólk búist við því þegar maður er að skrifa bækur sem hvíla á traustum fræðilegum grunni og þar sem vísað er í heimildir og svona það er eins og sumir búist við

já þetta er náttúrulega svo dramatísk saga annað sem ég er að reyna að gera er

segja þessa sögu svona eða færa Ísland nær þessum atburðum að segja sögu Íslands og Evrópu eða sögu Íslands sem hluta af þessari

af því að vera með Ísland hér og svo förum við út í Evrópu og tölum um áhrif það er dálítið merkilegt að

þarna færist Ísland dálítið mikið af dönsku áhrifasvæði yfir á breska áhrifasvæðið þar sem við síðan síðan eiginlega hálfpartinn lentum og svo síðar á því bandaríska já það opnast dálítið heimurinn við byrjum

að hafa viðskipti við Bandaríkin ég meina nítján hundruð og þrettán ári áður en þetta byrjar þá eru engin bein viðskipti við Bandaríkin bara engin ef þú ferð í hagskýrslur

síðan förum við að sigla þarna á stríðsárunum og svo minnkar það reyndar

svo kom önnur styrjöld svo til Bretlands og Noregs og svona sem var líka fyrir stríð en Danmörk hættir að vera upphaf og endir alls á Íslandi en hvernig er með nú finnst okkur við lifa á ægilegum óróatímum og það eru þessir miklu óróatímar

allt í einu brýst út stríð og menn eru jafnvel farnir að draga einhverjar hliðstæður þarna á milli já ég held að við getum lært ýmislegt af því að stúdera þetta tímabil aðdragandann hvernig þetta stríð braust út eins og ég sagði í ávarpinu

þessar hörmungar í Mið Austurlöndum og flóttamenn sem skolar á land í Evrópu og svona

að koma svona af stað ég meina nítján hundruð og fjórtán var það morð í

hörmungum af stað við vitum ekki við þurfum að passa okkur allt í einu missa menn einhvern stjórn á atburðarásinni já missa menn stjórn á atburðarásinni og þetta verður eins og snjóbolti og vindur upp á sig og og enginn fær neitt við neitt ráðið þetta á sem sagt mikið erindi já ég held það til hamingju með verðlaunin

nafna hans Gunnar Helgason hér á eftir Gunnar Helgason er menntaður leikari og hefur fengist bæði við leik og leikstjórn hann varð landsfrægur á sínum tíma fyrir að stjórna Stundinni okkar ásamt vini sínum Felix Bergssyni á síðari árum hefur hann snúið sér í æ meira mæli að skriftum fjórar bækur hans um krakka í fótbolta urðu feikilega vinsælar og hafa laðað mörg börn að lestri sem voru kannski ekki sérlega áhugasöm áður Gunnar fær Íslensku bókmenntaverðlaunin í flokki barnabóka fyrir söguna mamma klikk Gunnar Helgason mamma klikk þessi bók varð alveg brjálæðislega vinsæl fyrir jólin kanntu einhverja skýringu á því nei með Íslensku bókmenntaverðlaunin já pældu í því maður ha

ég sá þig fyrst hvað varstu aftur að gera þarna á Skjá einum þegar við vorum þar ég var með

það er samt alvara í þessari bók það er mikil alvara segðu frá þetta er pæling í því hvað það er að vera öðruvísi hvað er að vera venjulegur og og Stella sem er þarna framan á bókinni og segir mamma hún á sem sagt mömmu sem er kannski ekki alveg venjuleg og Stella er komast á þann aldur þegar henni hættir að finnast þetta sniðugt og skemmtilegt og þetta verður vandræðalegt en það er ástæða fyrir því af hverju mamman lætur svona og ástæðan er eiginlega Stella sjálf þannig að mamman er í rauninni að vernda Stellu með þessum búa Stellu svona láta hana lifa eðlilegu lífi vegna þess að Stella er ekki venjuleg en þetta fjallar dálítið mikið um það að við megum vera öðruvísi og eigum að leyfa okkur að vera öðruvísi já og þetta er náttúrulega öðrum þræði óður til til mömmu minnar og konunnar minnar þessar mæður sem eru kannski aðeins svona fara ekki alveg hefðbundnar leiðir vilja hafa meira fjör í kringum sig en kannski margir aðrir var mamma þín svoleiðis eða er mamma því svoleiðis alltaf stöðugir leikir og gítarspil og píanó hún kann ekkert á gítar og píanó eða þú veist en pabbi þinn aftur á móti embættismaður hann var kletturinn sko kletturinn í vörninni en mamma var alveg ótrúlega skemmtileg móðir en manni hætti að finnast það fyndið þegar maður var svona fjórtán til fimmtán þá reyndi maður að labba langt fyrir aftan hana úti á götu og svona af því maður skammaðist sín hvernig er að skrifa bækur fyrir börn það er bara

samanburð ég veit ekki hvort það sé eitthvað öðruvísi en að skrifa fyrir fullorðna

í tengslum við

ég náttúrulega fer alveg út á örkina og les alveg villevek í skólum og það er mjög lærdómsríkt þegar ég gaf út víti í Vestmannaeyjum og fór í alla skólana þá fann ég að það vantaði kannski svona element í bókina bara svo hún hentaði til upplesturs þannig að ég bara bætti úr því og þá var hún líka skemmtilegri aflestrar það er alltaf mjög lærdómsríkt þú ert líklega í nánari tengslum við lesendur en flestir sem eru að skrifa fyrir fullorðna líklega í nánari tengslum við lesendur en bróðir þinn sko

að lesa á fullu út um alla Evrópu

fer ekki jafn systematískt

bara stóra spurningin

að þetta sé vandamál ég talaði nú aðeins um það í ræðunni áðan hvað við getum gert til að

barna á lestri og á bókum og og það er

mjög margt í gangi

mér finnst margir vera búnir að leggjast á árarnar og og ég hef enga trú á öðru en að þetta mun alla vega ekki versna

viðfangsefnin eru fjölbreytt já ótrúlegur heiður að fá að vinna þessi verðlaun í ár sérstaklega þegar komu út hundrað og fimm nýjar íslenskar barnabækur árið tvö þúsund

hundrað og fimm stykki eftir örugglega hundrað rithöfunda þetta er ótrúlegt og þessar bækur sem eru tilnefndar hinar fjórar eru mér finnst ótrúlegt að hafa unnið þetta akkúrat núna eins og þú segir bækurnar eru þarna og þær eru frábærar og ég er búinn að lofa því að standa mig betur í

ef það verður framhald á þessu öllu þá er það loforð komið út í

verðlaunin við ætlum að kynna okkur það sem heitir lífstíll

sem talar hér hefur ekkert verið sérstaklega góður í því Áslaug

hvað er það það er góð spurning það eru ekki allir sammála um hvað það þýðir þegar ég var að leita að því hver væri af því mér fannst þetta fyrst kannski ekki nógu góð þýðing þetta minnir á

listheiminum eða eitthvað svoleiðis

sumir vildu meina að það væri betra að segja nægjusemi

fór að velta því fyrir mér og þá áttaði

nægjusemi er eitthvað sem verður til út af skorti þú bara verður að sætta þig við það sem þú hefur á meðan þetta er meira ákvörðun um

hafa það sem nægir þér eða það sem þú þarft á halda og

vilt hafa hvort sem það eru dauðir hlutir eða

allt annað sem þú gerir í lífinu en gengur þetta þá dálítið út á

mikið af dóti sem fyllir líf okkar já ég held að það sé nú svolítið málið sko ég er búin að vera að fylgjast

síðu á

sem heitir áhugafólk um lífstíl og þar er fólk gjarnan að birta myndir heiman frá sér og maður sér nú þetta er ekkert ríkasta fólk á landinu sem er að velta þessu fyrir sér en það

virðist vera að mjög margir eigi mikið af öllu eða mörgu að minnsta kosti það er svo auðvelt að verða sér út um alla hluti hlutir eru

miklu ódýrari en þeir voru og svo framvegis svo mikið framboð og alltaf verið að hvetja þig til þess að kaupa þetta kaupa þetta og

þannig að það eru mörg heimili sem eru troðfull af af dóti sem þyrfti ekkert að vera þar þetta snýst þá líka um að einfalda líf sitt já

þú losar þig við það sem þú þarft ekki að hafa hvort sem það eru dauðir hlutir allar bækurnar sem þú lest aldrei eða geisladiskar sem þú hlustar ekki á eða fötin sem þú ferð aldrei í eða eitthvað og

að skutla börnunum hingað og þangað þú tekur þetta í burtu verður lífið miklu einfaldara þá

ákveða í hvaða föt þú ætlar að fara því það er ekkert um svo mikið að velja og þú ert fljótari að finna bókina sem þig langar

að lesa því þú ert búinn að losa þig við hinar sem þú lest aldrei og svo framvegis en þetta hlýtur þá að ganga dálítið mikið út á að henda

mörgu fólki finnst

þú getur selt bækurnar þínar eða fötin þín eða húsgögnin eða hvað það er og fengið pening fyrir eitthvað sem lá heima hjá þér í geymslunni eða ónotað inni í skáp þú getur gefið þetta bágstöddum

gefið í flóttamannahjálp það er nú kannski það sem svona stendur manni næst þessa dagana að hugsa um að gefa

flóttafólki föt og annað sem það vantar svo náttúrulega Rauði krossinn tekur við öllu mögulegu hvort sem það eru ónýt föt eða hvað og endurvinnur þetta og gerir eitthvað gott úr því þú þarft ekkert að henda neinu en hvernig gengur þér sjálfri að lifa minimalískum lífstíl eða ertu yfirleitt að reyna það já ég reyni það ég held að stærsta skrefið sem ég hef tekið

í þessa átt var þegar ég flutti úr risastóru húsi sem ég bjó einu sinni í hingað þetta hús er sko einn þriðja af því

og til þess að koma eigum okkar inn hér þá þurftum við að skera ansi mikið niður og svona tveir þriðju af öllu sem við áttum kom ekki með og ég bara sakna þess ekki á nokkurn hátt og lífið er svo miklu einfaldara

skemmtilegra það fer ekki eins mikill tími í að hugsa um

annast þessa dauðu hluti og þrífa og þurrka af og

að hengja þessa mynd upp mér finnst hún ekkert sérstök þetta er

sumu leyti spurning um frelsi já algerlega

snýst ekki bara um dauða hluti þetta snýst svolítið um

að velta fyrir sér hvernig lífi vilt þú lifa og er allt sem ég geri

eitthvað sem mig langar til að gera verð ég að gera þetta og veitir það mér gleði ef ekki þá

spurning hvort þú getur eitthvað endurskoðað það og breytt því ég til dæmis skráði

dóttur mína úr fimleikum í Kópavogi ég að keyra lengst út í Kópavog og rataði varla þangað sko tvisvar í viku

í dansi hérna í næsta húsi henni er alveg sama hún er jafn ánægð með lífið þó hún sé ekki einhvers staðar

í Kópavoginum í fimleikum sem er allt gott og blessað með það ef fólk vill það en það hentaði mér bara ekki og þetta svona

daga í staðinn getum við gert eitthvað notalegt í staðinn fyrir að kúldrast í bílnum og keyra alla leið þangað sko mér finnst þetta vera góð leið til þess að einfalda og taka út það sem þú þarft ekki að hafa og þarft ekki að gera ekkert skáld hefur orðið

jafn snögglega frægt á Íslandi og Davíð Stefánsson sagt var að heimasætur svæfu með ljóðin hans undir koddanum hann gældi við hið dulúðuga og rómantíska var ævintýraleg persóna fræg er ljósmyndin af honum þar sem hann hallar höfði undir

hans Jóhannes úr kötlum sagði enginn stóðst þennan magnaða söng víkingurinn frá Fagraskógi fór með ærslum um útnes og

og hugskoti loft varð þrungið bríma og sindrum þetta var einmitt tónninn sem okkar

Davíðshús var reist nítján hundruð fjörutíu og fjögur og hérna bjó hann til dauðadags að sumu leyti er Davíð ráðgáta vinsælasta skáld Íslands sem gerist hálfgerður einsetumaður í Morgunblaðinu sagði Erlendur Jónsson um seinni verk Davíðs að þar gætti neikvæðrar beiskju óánægju og tortryggni gagnvart nýrri samtíð sem skáldið virtist ekki eiga neina samleið með margt sem Davíð skrifaði var beiskjublandið eins og hann gæti ekki fellt sig við samtímann margur hyggur annað

fyrir sinn guð gegnsósa af viskíblöndu og tóbaksreyk óhljóð þeirra eiga ekkert skylt við tónlist en minna fremur á nágaul breima ketti og

sem notaður var í mínu ungdæmi til þess að fæla hesta úr túni og æsa daufgerða hunda eftir því sem árin liðu dró

Davíð sig æ meira í hlé og seinni kvæði hans fengu mjög dræmar undirtektir steinn Steinarr var mjög óvæginn þegar hann skrifaði um Davíð okkur hefur einnig verið kennt það að Davíð frá Fagraskógi sé mest núlifandi skáld íslensku þjóðarinnar það má vel vera að svo sé en þá vil ég leyfa mér að fullyrða það að hinir séu býsna lélegir og sé nokkur einstakur maður ábyrgur fyrir eymd

og niðurlægingu kveðskaparins á seinustu tuttugu til þrjátíu árum þá er það hann ekkert þjóðskáld annað hefur flutt með sér inn í listina svo billegan og forheimskandi

Davíð sárnaði þetta greinilega og hann svarar gagnrýninni í kvæði sem birtist í bókinni síðustu kvæði eftir andlát hans þessu er greinilega beint til Steins þið segið mig týndan og tröllum gefinn og talinn með dauðum sálum rétt er það að fátt er mér fjær en fylgja ykkur að málum meðan þið rifust um brauðið og beinin og æskunnar siði var ég að nema þann blessaða boðskap sem beinist hér fyrir norðan var hann hafinn á stall en það var frekar fyrir sunnan að hann var rakkaður niður löngu seinna tók Guðmundur Andri Thorsson upp hanskann fyrir Davíð hann hæfði ungu kynslóðina beint í hjartastað árið nítján hundruð og

nítján en eftir stríð varð hann það

af öllu úreltu ástarljóð hans voru ekki nógu ábyrg þjóðfélagssýnin ekki nógu meðvituð almælt tíðindi eftir hans dag hefur enginn fengist til að vera þjóðskáld en ég held að ljóðagerð eins og hann stundaði sé

ég vil fara fara þangað sem ég þekki engan mann og engin ólög ráða og enginn boðorð kann hvíla á mjúkum mosa við hið milda stjörnuljós með eilífðina eina fyrir unnustu og vin ég þangað sem ég heyri minn eigin andardrátt og allt er undrum vafið og ævintýrablátt og ég get innsta eðli mitt eitt til vegar spurt ég vil fara fara eitthvað langt langt

Davíð var dulur maður og skildi eftir bréfasafn sem hann sagði að mætti ekki opna næstu tvö hundruð árin í Héraðsskjalasafni Akureyrar eru innsiglaðir

frá Davíð tvo þeirra má ekki opna fyrr en tvö þúsund hundrað en þann þriðja má ekki opna fyrr en tvö þúsund tvö hundruð og fimmtíu nema atómsprengja falli á landið hér kemur smá eftirmáli í bókinni fjarveran eftir Braga Ólafsson segir frá Ármanni Val Ármannssyni

og prófarkalesara sem fer til Akureyrar og fær inni í Davíðshúsi hann á reyndar í vandræðum vegna konu sem heitir Ester af textanum má ráða að nútíminn hefur haldið innreið sína í Davíðshús Ármann talar við útgefanda sinn í síma nei ég er hérna fyrir norðan segir Ármann í símtólið á Akureyri ég er í Davíðshúsi auðvitað er ég að lesa að horfa

bíó jú þeir eru með myndbandstæki hér íbúðinni er ég nei ég er að lesa yfir það sem þú lést mig hafa og það er nú þess vegna sem ég hringi í þig hvers vegna ég kom hingað mér finnst gott að færa mig um set þegar ég vinn er eitthvað athugavert við Davíðshús Davíð Stefánsson bjó þar nei ég er enginn sérstakur aðdáandi

Davíðs Stefánssonar á maður að vera það já þetta er búið hjá okkur í kvöld þakka ykkur ástsamlega fyrir að horfa